لك صديق يريد أن يصبح أقوي جسديًا لكنه لا يعرف الكيفية. ما التمارين التي ترشحها له؟ لو صديقي وده يصير أقوى جسديًا، أقول له يبدأ بتمارين رفع الأثقال لتقوية العضلات، مع تمارين الضغط والسكوات لتقوية الصدر والساقين يضيف كمان تمارين السحب والبطن لزيادة القوة في الظهر والبطن مهم كمان إنه يعمل تمارين كارديو زي الجري أو الدراجة لتحسين اللياقة ولازم يتبع نظام غذائي متوازن